Nau no buk mani using a mani ko angkuai si ka vil iau o ka vil iau ta no samui bil anig ani kag to. No buk a mani using mani ko angkuai si na luk mang ke bil anig <noise> si kag samui na, na ko vil iau ta na luk ia na na samui a na maramarak asukang a mani no buk ia using ko vuak ri vuak miang anig. No samui na kapa no luk ri bil miang ko <noise> no samui akalit ani kag keve laen na asukang a no buk mani. Mani ko kun pakangai nig kapa si kag selen man no buk ane rina no <hesitation> buk a mani kag samui selen ane rina o ang si kag to eke e nei taon.